<noise> Hoy iaho neny e! aha! Hadinoko an-tragno agny koa gny poketrako zay madama <noise> nefa raha toy me tiako. Fe mety zao la ohatsy ka indesiko toy da aheriko eto avao gny volanao. Matokisa anakahy e! <noise>